Creu que los bichus dela mari que sonin escapás de mual de colol assín de ligeru pa comunical-si o escuendel-si sonin los cefalópodus, comu los calamaris i los pulpus. Estus animalis tien células especialis mentás cromatóforus que les premitin mual el colol i testura mu ligeru. Los cromatóforus tien tintis que se hazin grandis o chicus pendi la señal qu'acivan del sistema niervosu, assin l'animal pueimual de colol pa comunical-si con otrus dela su especii o pa escuendel-si delos depredaoris.